دراسة الرياظيات مهمة جدًا هي مش مجرد مادة هي لغة العلوم والتكنولوجيا، كمان بتساعدك تفهم العالم من حولك بشكل أفظل، وكمان تجدر تحل بيها المشاكل وتطور مهاراتك في التفكير المنطقي وإتخاذ القرارات، حتى لو ما كنت بتشتغل في مجال علمي، الرياظيات ترا بتفيدك في حياتك اليومية بشكل عام يعني.